I ka wā kahiko, ua lilo ke kanaka Hawaiʻi i ke kāhuna i hoʻokahi hana noʻeau e like hoʻi me ke kanaka lomilomi a i ʻole ke kanaka ke kāhuna lāʻau lapaʻau. ʻAʻale lilo kēia ʻano kanaka i nā ʻano hana noʻeau like ʻole. Akā hoʻokahi wale nō.